<hesitation> won ak bottia mal ishin arra urutet dubatn amminen dette bisan kas ijemti lilimt ralle fudedi deki nam plumber borbade wame utale dufeni rale fudedi ko wonni tan ana zibii mana baren wo <hesitation> garin nugalti wonin tun hinlilimti bisan gudio timeni ralle fudedi zibi ili bisan kan dogorre nunen bisan kasit hin rawwatin ralle fudedi won tante kulli guredi ko anazibii rale fudedi bare tarsate ama uret sun